Oime jai raiva, pukuiñova, <noise> jai tuisava, jai yapua va, erei yande yau ikuiguema, jeengatu yandeve. jei reta café <noise> ma yau, vae jaeko arábico